في يوم من الأيام اكتشف طفل ان في باب موجود في اوضته مكنش موجود قبل كديه. الفضول خده وراح مشى ناحية الباب راح الباب عمل صوت مخيف وراح اتفتح الوحده. كان ف ورا الباب مكان ضلمة خالص، فخاف الطفل واترعب وحب يرجع لورا، مرجعش من كتر الخوف. طلعتله قطة سودا خالص وعينها حمرا ومفيهاش ديل. وفضلت تنده عليه والطفل اترعب وحب يصرخ لقى نفسه صاحي من النوم ولقى نفسه في كابوس.